Mi watan ndiyam guldam ha kofi, sai mi wata hako shayi be kantu mi jilla kantu mai sai mi yara sedda sedda ngam ta wula hunduko am.